غچې یوه ساده اله ده چي دوو تیغو یوپیچ او یو میخ په مرسته سره وصل سوي آ معلولا غچې باندي نري شیان پري کیږي لکه ټوکر، کاغذ، په ټوله کي نري شیان پدي معني یعني ډیر ډبل نه اوسي .نو د غچې دغه دوه تیغونه ډیره تیره وي همیشه باید احتیاط ورسره وسي